ଚିଲୀ ସାଂସ୍କୁର୍ତି ଵିଶଯରେ କିଚୀ କୋଈ କରଵେକୀ। ଉନ୍ସା ଚିଲୀ ରା ସାଂସ୍କୁର୍ତି ରେ ଏସ୍ପାନିଯା ରଭାଵବେଶୀ ଦେଖା ଜାଈ ଏଥୀ। କୋଈ କା ନୁତ୍ଯା ଖାଦ୍ଯା ରେ ଏମ୍ପାନାଦାସ ଏବଂ ଆଶାଦୋ ଅତ୍ଯାଂତ ରସିତ୍ଯା। ଚିଲୀ ରା ସାଂସ୍କୁର୍ତି ଵିଶଯରେ କିଚୀ କୋଈ କରଵେକୀ।